﻿الحاجات للازم تفيريفيهم قبل ما تشري طونوبيل <hesitation> تشوف ايسكو راهي <hesitation> فيها لي روتوش؟ ايسكو تعاودت الصبيغه؟ ايسكو راحت للميكانيسيان؟ ايسكو لموتوغ نتاعها يمشي بيان؟ تشوف كيلومتراج شحال مشات؟ <hesitation> تشوف ثاني <hesitation> ايسكو تمشي باليسونس و لا بالقازوال؟ <hesitation> واش تزيد تشوف ثاني؟ <hesitation> تشوف و-وش من عام؟ واش من لاني؟ قديمة ماشي قديمة؟ <hesitation> تريبارات؟ هاذو قاع تري زانبورتون قبل متشري طونوبيل. وتشوف ثاني سومة، ايسكو معقولة و لا لالا؟